Mo am kedinarih lem education system ideh teh keli' naru' nuk midih sineh neh. Mala teknologi tuuh dih mimang ayu' tidih doo' ngi sekolah. Perlu, perlu pula', may kereb inan lun merar.

Iyan mala technology beto'. Naru' dalan peh connect err kampong-kampong baru teh technology neh mirat, dih teh machinery kereb medting lem bawang eh peh naru' agriculture doo'-doo'

uhm Mutuh doo' leyh, naem nuk keli' keduih gituen lem karuh uhm tauh. Kadi' belajar lem bahasa Orang Putih men narih lat ngilad.

Mo mala narih dengeruyung irau Easter narih err ngerayeh , irau paweh. mey irau edto Christmas inah nuk tu'en kamih dengeruyung ngerayeh.

Dui...dui...dui... kapeh lemulun buro? Let lem bawang? Pakai bilun, pakai kerita. Enun beken pakai narih? Maya' alud, nalan kukud, Mo.

Ngered neh narih keh am keli enun neto raut la' tu'en narih. Nih tun teh narih ikel-ikel raut err suk mupu' -mupu' bol adi' eh raut Golf ken urang putih ngidih ken lun buda' eh.

(Turning page) Mo tak seriteh inan uhm penak lem bawang ngi doo' piyan narih development neh ken lun buda'. Neh neh nuk doo' pian narih ninger iih.

Moo inan teh kereta' kuh, inan teh motor sikal ngekuh.

Ela' piyan belajar maca' kadi' uih la' piyan maca' bukuh ago.

Aaa.. pelaba murih keduih pakai talipaun sineh lem edteh edto.

Doo' piyan ngen nani-nani ngubur Tuhan.

Doo' piyan ninger err Berita nuk pukul waluh teh narih'

Uih rapang renga' naem line dih.

err kadi' narih nehpengeh dita' sekulah neh neh narih dita' niyat

<noise> murih murih pakai online nah kaduih may bayar bill telephone kinih.

Doo' piyan keduih mey nibu padey kadi' ineh men nuk kenen narih.

Inan. Matey tepu' dedih, matey tama' dedih mala sekunuh ayu' ulun deh ngilad.

[ar] raut sape' inan deh ngarang mey nani adih nidah ngilad.

'an ni'er err ulun la'ih sineh, doo' ulun neh neh nideh ngeggang iyeh merey edtah nuk inan ngadan ngeneh. kineh tideh ngilad.

[whisper] Pelaba doo' ribed busak uhm luduh ngi ira kudih ngi Kusing leyh. <coughs>

Ngaya' Kerubau teh narih keyh kadi' kineh narih nan laman.

{er] anak menaken uih ngadan neh Michele, Neh ngadan glamour nedih 'Miko' kedeh ngidih.

Inan, 'an ngerayeh irau Christmas teh kamih dengeruyung.

Emey nah kamih dengaruyung abi-abi may kuman ngi restaurant.

Doo' teh rema' periteh mey nu'uh kamih

Neh nier edteh kaniew teh baut iih.

An nguit kad kenalan neh narih na'en neh nguit err passport neh narih.

Edteh nuk keli' keduih nuk masih inan masa kinih nih, Keburo kedeh ngidih. Keburo.

Oh ela' may mikak bawang Orang Putih kayu' belaan deh kuh America.

Anak adi' dih mey raut err pepenep tun tideh neh, erang-erang ideh nih.

Kereb uih iit teh malem ela' kuh guru' teh uih.

[er[ awan suk doo' mukul neh teh suk doo' piyan narih ngidih.

Edteh bada' Lun Merar uhm nuk doo' iih. Kinih kedeh baneh-baneh teh niat narih.

Sembayang, sembayang suk naru' narih doo' renaey kidih-kidih.

Kuman doo'-doo' narih. Rudap doo'-doo' narih.

Ngen ideh nuk mado let ruyung ideh mala neh narih na'em narih kelupan sebayang, 'em narih kelupan lun ruyung narih nuk mado.

Kayu biasa ngi beken, inan kedai , ideh peh peh bayar tideh, mey tideh ngi bank .

Mo neh miney maya' deh naru' ebpeng baa' kekamih minggu sinih

Ah la' tulu inan edteh edto pun ela' belajar la' ela' belajar naru' bubuh teh narih.

Nekinih ideh nuk daet reaey ideh nuk pereg itan tauh may ngi hospital teh ideh nehkinih.

Mo...do tah maley dih nah nuk kuayuh inah ngi bawang kamih nih, adih lah man mulun may belih belih ngan idih

Kereb uih ngih sekulah malem doo' pian kuh belajar matemetik kadi' meley naru' idih keli- kuh.

um Pelaba do so sinih keh , do mait idang dih[um].

Emey papu' doctor teh kamih renga' kamih inan itun ayu' a'it a'it kinih

Mutuh doo' na'em dedtur atau pun nuk malih lem erang kamih masa kinih keh.

O plaba... kamih nih doo' pian raut bol teh kekamih nuk ngih tungey keyh.

Meyneh kamih nipa usin mey lem bank. kinah tu'en kamih err kinih keh.

eh mutuh doo' leh, na'em nuk tuseh ngen lun nuk pu'un naru' dagang lem bawang kamih nih. Doo' deh.

Mutuh doo' leh na'em kekamih pelaba ninger radio keh, mey ni'er youtube nideh, ni'er tb nideh kinih, mey ni'er tiktok nideh kinih keh.

eh mutuh do leh daet narih lak neten ngadan belaba mento mula keh

Pelaba doo' piyan keduih ngen dueh dueh na' keleh , sia', nuk bata' doo' piyan kuh.

Pelaba doo' tebe' saget teh renga' narih pakai bank lem line keleh, 'an neh mabar narih renga' iyeh rapang renga' na'em line tupu tidih. Kineh, mo .

Inan sokongan sekolah, neh marih deh nekaruh, naru' nideh kerja nuk doo' eh ngen lun bawang kamih.

Mo inan ideh nuk milah doo' barit-barit nuk lat ngilad dih tuen kedideh. Doo' piyan narih nier nuk barit-barit lat ngilad .

Nuk err mula' barit eh, inan nuk barit manuk neh kedeh, barit nuk beken-beken neh teh doo', doo' ribed dih.

Mutuh doo' kapeh narih la' cerita lawey narih may nier wayang, naem ideh may nier wayang renga' kinih nih,

Neh men nuk doo' piyan edto riyak kadi' la' mabi neh suk peped suk dueh ngepulu' epat, mey ni'er edtah edto riyak

Doo' piyan kamih nih raut lem bpa' keyh. Na' doo' leh kamih may mileh lemangui-lemangui.

Aye nuk pian narih nuk doo' penguman kikid pering nidih do' do' pian narih renga' ideh naru' nuba' laya'.

Doo' tu'en neh narih kayu' micro credit tu'en deh kinih keleyh berey, meley nideh naru' nuk si'it-si'it nuk kayu' ineh tu'en dedtur ideh nuk nulung-nulung ideh bedagang kineh tu'en narih dih.

Tulu inan edteh edto la' mey ngeluit keduih tebe', ngeluit ngi ebpa' mey ngeluit edteh luang senien, ngeluit err nekap luang penguman tauh lem edto ineh doo' teh ra'en lem linuh narih.

Ngen duih awan doo' beneh niat nehdoo' teh mileh neh ngelaak doo' teh kepuuh neh anak tak am iyeh naem teh nuk jadi' lam dapur narih. Iyeh teh nuk ngelinuh ngelinun narih iyeh teh meman narih may uhm ja narih tebudto kedangan leh.

Edto riak Edto Migu inan narih may tebubpun. May ngubur Tuhan kadi' Tuhan marey ulun nuk doo' kinuan narih lat narih mulun madting edto kinih. Kadi' dto riak Edto Migu edto nuk lang-lang doo' ngen tauh Lun Kristen.

Ngajar anak kadi nuru' doo' rema'. Let ngi ruma' teh nuk midih tu'en ngajar ngen anak adi'. Adet let ngi ruma'ngen lun uwan narih an narih ngajar maya' lem karuh bada' Tuhan lem bukuh ago.

Edteh bada' lun merar ngan narih ngilad renga' narih papu' ngan lun ruyung narih tama' sina' tepu' kan narih ngan lun merar nuk inan narih papu' mesti narih pebala pekaruh ngedah' ni'er ideh am narih ngasih-ngasih deh .

um muit passport ken lun lun kerajaan ngen surat sineh sineh teh iten narih um pebaya narih nalan lun bawang nalan mey tana lun beken

Iih kamih ngilad, kamih madi' ngilad raut petetel teh kekamih ngilad. Petetel lem ebpa' petetel ngih err segumen teh kamih ngilad. Neh raut lun merer kamih ngilad. Raut petetel.

Tulu kereb naru' pakai err... AI ataupun teknologi naru' lati' tauh ngih Bario nangey. Doo' ketuh teh lun uan, err... kemajuan lun tauh nangey tebey'. Neh men tauh na'em nuk midih kineh.

Adet tauh mulun lem bawang tulu inan lun ruyung tauh nuk da'et rena'ey perenggai' teh tauh mu'uh idah err ta'on idah eh, inan nuk kereb mated labo eh inan nuk kereb mated nuba' tupu mated kerid enun peh kereb berey si'it penengan lemulun nuk da'et rena'ey lang lang doo' tidih.

Terima kasih ngemuh leh, Kapeh kan tu'en kuh bayar pakai usin iko kah, niwa ngan bera kah, ngan err labo, ngan kad credit kah, enun kapeh kitah bayar nuk peh nua' mudih?

Mo la' mada' marey keli'. Lem igu beruh edteh tun tabe' irau meka' ngadan tuen kamih dengaruyung ela' nawar lun ruyung neh tauh mula'-mula' doo' tauh senang niat uhm pebuluh peruyung may perurum.

Mo adet peburi' Lun Kelabit edteh adet nuk leng-leng doo'. Uih mala kineh mesti narih papu' ngen lemulun peburi' narih doo'-doo' ngen lemulun, petabi' narih, doo' teh narih keli' iih lun ruyung narih, iih nuk muneng ngen narih, iih n uk doo' buluh ngen narih.

Neh tenganak lem lubang ruma' Kelabit kedinarih terun kadi' neh narih kedinarih mileh karuh Kelabit. Mey sekulah men narih kadi' neh narih mileh karuh urang putih, karuh lun beken , belajar ngi sekulah narih karuh lun beken..

Mo mudang lat narih lat ngi Bario kedinarih ngilad pangeh inah nih nah narih kerja ngi tungey kerja ngi Miri, kerja ngi Kuching kerja mudang ngi Kuching nah narih madting 'dto kinih. Kadi' nah narih mudeng ngi bawang Kuching.

Raut anak adi' ngilad raut gaing, raut pepana', raut petapak, kamih ngilad. Raut menub may nekap luang nah raut kamih ngilad. Baken teh raut anak nuk kinih, raut telepon tupu tideh.

Raut gaing, raut tebpek apo, raut natu' la'el pekubul, neh raut kamih ngilad nuk tu'en kamih lem bawang nuk doo' piyan tu'en narih naru' ngilad.

Ngen ideh lun merar ngilad maya' maya' tutul maya' err lun ruyung dedih tideh mey kuh lun merar, am deh mili' lemulun moo'-moo' kuh lun merar. Iih lun lun nuk rayeh lun nuk dita lun nuk dita' tupu teh mey kuh lun merar lun nuk mileh.

Edtah tugas lun merar, lun uwan anak-anak kinih err perlu teh narih err majung anak narih, mu'uh deh lem sekulah, merey ]er] tebada' kenuan deh doo' tideh lutep-lutep belajar

Ngilad naem teh narih ngelinuh nun kerja ela' tuen narih. Kadi' narih la' ngen edteh kerja nekap esin nuk kereb mlih narih belawang doo' mulun lem tana' sinih. Kuma' narih mulun kereb teh narih mula esin kediit. uhm Ngubut Tuhan.

Mo. Raut sape' neh lun merar ngilad, raut pagang nideh peh ngeramai narih renga' inan adet tu'en lun merar ngilad err lem erang tauh lun Kelabit , raut pagang, raut sape'.

Renga' narih mait may ngapeh narih baken may ngitun doctor may ngitun misi iih ngi ruma' sakit ideh teh mileh terun naru' sineh am nuk baken uen narih ngitun. Lem ayu' ait mileh piko terun ideh doctor teh nuk belajar naru' kadi' sinah.

Nuk naru' narih dita' niyat dih terun keh naru' sala' tideh err perkara lem lem err lem dunia sinih teh nuk naru' narih dita' niyat dih. Tulu narih beneh-beneh niyat maya' karuh Tuhan doo' teh beneh niyat narih.

Eh doo' meto' mangey, doo'meto' liyat narih pu'un-pu'un narih inan telepaun ngilad. Na'em teh mula' lemulun inan telepaun ridtu' ineh ngilad pakai nuk rayeh-rayeh teh lemulun , inan narih teh nuk pu'un-pu'un pakai, doo' gelatey, doo' liyat narih. Berkat birey Tuhan.

Mo technology kayu' technology telepaun kinih, kereb teh narih pekaruh ngen lun uwan narih ngi ruma' kadang ngi bawang nangey. Ngilad neh na'em teh narih kereb, pakai surat edteh bulan dueh bulan kidih teh narih kereb pekaruh nhen lun uwan narig. Kinih keh inan telepon kereb teh narih pekaruh ngesu, doo' teh muneng.

Ngi Kuching nih bawang nuk leng-leng doo' ribed tebe'. Doo' ribed mula' kayuh doo' ribed mula' bunga' doo' ribed dalan doo' bersih. Leng-leng doo' tebe' kuching nih tebe' . Leng-leng doo ribed bunga' kuayu' lem taman teh narih, doo' ribed.

Lem kereb sinih kereb modern kinih inan mula' persatuan mula' teh bantuan kerajaan nuk nuk barey-bary kerajaan kereb penuuh lemulun nuk susah lem ulun dedih nuk naem kail, maya' kerajaan teh doo' kinih.

Mo, lun merar ngilad pelaba mala, mula' sekunuh belaan dedih lem ulun deh ngilad, lem ulun kayu' ulun ideh sekunuh nuk belaan deh ngilad neh muruh-murih belaan deh ngen kamih kayu' katu kamih madi' ngilad.

Uu... da'et edto tuda' nih. Mudan kidih-kidih tieh. Mudan, ber... mudan berumalem, mudan tieh dedtem. Tangal alem tupu tieh doo' na'em mudan. Nih men ieh laba nenep lem tuda' edto nih.

Tanggung jawap ideh lun merar nuk pengeh pinili' lem, lem, lem, lem bawang narih tebey', ideh teh nuk kereb ni'er enun kemajuan nuk kereb tu'en, nuk pemajung narih ruma' lun lem bawang narih buken saja fizikal tetapi err muit anak narih, muit lun ruyung narih maju lem edto nuk beruh.

Inan tabe' program Pritah uhm nuuh nuk doo' kayu' ideh nuk milah nakap usin, idah nuk milah berniaga inan tah uhm cara Pritah lah tulung idah tabe' kadi' ideh perlu nakap sinah.

Nuk kanen nih tabe' birey Tuhan ngabi tideh cuma' narih lemulun dih nekap enun nuk doo' naem pelaba tuuh. Kuman narih kuman kereb-kereb naih nuk kanen narih. Am pelaba tuuh. Kayu lun nuk mirup pelaba mirup pun mabuk teh narih. Mula gula' pun naem doo' kadi' narih kereb-kereb ngen nuk kanen.

Doo' piyan keduih ni'er bunga' sekeluduh, bunga' si'ang, bunga' pidang, bunga' err . Mo, nuk ineh teh doo' terun, bunga' si'ang, bunga' sekeluduh neh nuk doo' pudut eh.

Perlu teh narih nekap ileh la' mulun maya' Tuhan neh teh nuk tu'en narih kinih terun, nekap ileh err kapeh mulun nuk tulu maya' Tuhan nuk peniyan Tuhan lem ulun tauh err lem tana' sinih.

Ngen narih nuk Bumiputra nih la' narih la' ripun usin lem bank ripun lem ASB teh narih terun idih tidih doo', doo' dita' bunga' doo' mula err usin berey deh ngen narih muli' renga' narih mula' sin tu'en ripun lem bank.